Gabriel Coco Chanel, io anarana io da tena nalaza tamin'ny tontolon'ny lamaody, satria manino? I ro namorona ny lamaody vehivavy voalohany I ro namorona ny petite robe noire Da namorona fitafia tamin'ny alalan'ny twide koa i I io zany nanome fampiononana sy hatsaran-tarehy vevavy maderina;